जन्ग् न्गनन् रुकुम्नि, बिले बिलेक् रुकुम्नि जन्ग् पोल् मुल्, सोब्जि, सोन्ग् नै जैये। मन्छ् प्रा खलि अलु, दौ, बेर्म, हेन्तेन दिकोलो पोसएनेमेने। मुजन्ग् बुस्तुपर् को जैय ने। मेल बुस्तुपर् दुन्गो, जन्ग् नुत्रितिओउस् बुस्तुपर् दुन्गो मेल। जिरे किरेल, किरेल को मन्छ् प्रा है बोहोत् गज्रिमेने। किन्तु अजुदि बिकु जैये ब। मन्छ् ने दिहनेन् तकै जिबुत् मुजम्बि है। न्गन बिकु रुननि जैये, बिकु प्रए खलम्न ने जैये नन्ग् नेगेसे। किन्तु बे बोहोत् बे अवन्ग्से नुत्रितिओउस्। प्रए लौ जवै, खुम्र जवै मन्छ् प्रा जन् न किरेल बर। किन्तु बिबु बोहोत् मुइलु गु नन्ग् जिन्गि दैद्ने तकै। प्रए जन्ग् हेन्त्जैए ब्रोचोलि। भ्रोचोलि को मन्छ् प्रा ब जनन् बिरत् नगत् थर। किन्तु बे बोहोत् मुजन्ग् हेन्तन त्सन्द्जै जन्ग् ने दिहन् तकै। अर मुन्छि बौस हि बै नीम्। नीम् को जबन, न्गन बोहोत् मुजन्ग् जैये मोदेम्मन् तकै है। नीम् को बोज न्ग फ्रै होक्, मब होक् जनन्गु।